نختار اللونجلي على خاطر اللونجلي أكثر لغة ااا معناها يحكيوها في العالم وأكثر لغة يحكيوها في البلدان الكل ااا ذوك تحلك بيبين في العمل في القراية في السفر وحتى بيش تتواصلو مع عباد وبيش تتبادل معناها الأفكار وبيش تنجم تحكي مع العباد ومن مختلف الجنسيات معناها.